Raha amiko manokana ny mijery film mampihomehy no tiako kokoa satria mampihomehy dia maha tanora lalandava fa ny mampalahelo kosa tsy mety amiko satria <hesitation> izaho dia olona mora taitra kely.